Mes tiya nating fakouts varonyo, mes ar nainy pis mes te nating fakouts varonyo, tsonyo ruak faarei ma na mes to aya, tsonyo vagum rou tana vivigiau tan ka to ya mes nating fakouts varonyo tana tou kaka tsonyo nyo ruak faarei to na mes to aya mat fakap er. Resik fiisok resik fisok arini vainy tori, naiting fakouts varonyo tan tou kaka tou tataan tsonyo, nyo ruak faarei mito na mes toya. Roman mes nating fakouts varonyo mat fakap er, isen timoti tamasan me jon fabu <hesitation> mes jon wesley bus tan nainy tovei ai nating fakouts varonyo tana fo binun Ri fakouts to vanyo. ri fatsuts to vanyo tana fo sana a fo rof, ri fatsuts to vanyo tana sanan fo rof nyo ma vovou iny ya. ana nyo te ruak farei a mes to aya nan ai nan aka nan nyo komainy fatouf rou, ge tsue farof rou, tan vainy to ari, tamasan, fabu fisen me jon wesli gareits, arin vainy to ri nating fakouts varonyo tana tou kaka tsonyo, to ya sana nyo ruak farei a mes to ya roman. Tsunaun tana nabuan, nyo ruak farei miton na tsunaun tana na nabuan kat fin non kai fifakouts, kai fatsuts tana ina pis a mes, ten timoti tamasan, jon fabu ai jon wesli gareits, to ya sana nyo kafi rou to ya, rof oven nyo komainy tsue farof tsun rou tana ina pis a mes to te kajia buser, rof ovei tan fifakouts tsumi ai roman kami non a isen tsun bus, gima tsiong nabuan sana tsoing nakarip tsun bus, ana tsoing nakarip jon wesli nating fakouts non a tsoing nabuan to te vevegiau non, ana tsoing nabuan to ya ruak farei mi tona tsunaun tana nabuan tan fifakout ten jon wesli, rof, rof ovei.